شوف باش تنوض بكري ساهلة نهار اليماقبل اعية دير الرياضة دير الصبور حتى وين خلاص الجسم تاعك مايتحكلش ورقد بكري باينة صبح هداك النهار نوض بكري غدوة منداك تشوف الربعة تاع صباح يسموك قايم ادا رقدت على التسعة تع الليل